نِنہٕ وٲلۍ چِھ پنٕنۍ زیٹھۍ تہٕ چپچپا زبانہٕ شکار رٹنہٕ خٲطرٕ استعمال کران: تیز لانچ، چپکنہٕ وول تھوک، نرم تہٕ نم تہٕ باقی